<...>Ñy viliny ñy traño aminay atoy zany matetitetiky na misy zany ñy trano azon-teña añy aminy dimam-polo trapitrisa, traño vato likis'eo zany manarapeñitse, traño vato soa, dimam-polo trapitrisa misy rano, jiro.